रेफ्रिजरेटर घणी मारी गई क्या करूं तो साला गिर गए। बस सर जी मैंने तेरे ऊपर चलेगा सुधार देना। जिससे कि अपने आप चल गया। काट देना मुझे प्रेमा अपनी सजा काटने। अपना चेतराम आपने जो ग्लेंडले सचिन आप ना दे सजा काटने गए। ना फिर से आप उनका जब हाथ का प्रवेश पत्र नहीं बना। बना कर देते से काफी आसानी वाले जल्दी से हटाया जाए। कुछ काम था कि कर देना ओके सर जी का सीना का जोर से दर्द देने से अपने आप को सजा काट दे दे। तेरे बस जाना उस दिन काटे ना सका। आसानी से अपना तो सदियों का जन्म लेना अपना हाथ काट देना। क्यों आते का सब्जियां काटी काटी दे।